कार सेवा देहना एक मसिन हे । यि मनैंन सेवा देहेक तहनि बनल हे आुर कार मुख्य रुपमे बहुत चिझ लैके बनल रहता । जेहमे कि ओहका मुख्य भागमे अइनजन, गेरबक्स, चेंचिस, ससपेन्सन तन्त्र, ब्रेक, एक इलेक्ट्रिकल तन्त्र, तेल प्रणाली, स्टेरिङ्ग, बडि, टंकि इत्यादि हें यि सक्कु मिलके एक गाडि बनता । जौनकि हम्मर सुबिधाके तेहना हमरे अपना जिवनमे प्रयोग करति काहिककि यि सुबिधाजनक चिझके तहिना हे ।